Omo myaka ikumi eyikasa ahambere ngalhengekanaya eribya inabibya kutse inganimukolha ebindu binu ngoko ngayabibugha, omwa myaka ikumi ngabya ingabara nimunamatsuka erikolha ngawithe eryongera okwa mikolhere yaghee obuthuku obo ngakolherako kutse ekyabakethamu experience, omo mwaka ikumi ahambere omu myaka imune eristuka efamile ingye ngo mundu inabiririghithehulha okwa babuthi baghee nghee ngabya ingawithe erihiraho eyaghe efamile ngo mwana ghobulhume, omo myaka ikumi, ngalhengekanayaindi ngabya naghee inganawithe ahangali omubyemiri omwakisomo. Erighenda embere nekyisomo, haghuma nerilengekania okwikolera omwamahanga weyihya, omwamyaka ikumi ngalengakanaya eribya nayi ingamabiribya mulhume inganawithe okuwayi, thuthabugha thuthi ngenyumba kutse inganawithehu ebisoro byayi ngesyande, esyambene, esyangoko, ebindu byomuthina ngowoyo. Omomyaka ikumi eyikasa ahambere ngalengekanaya indi nayi nanginabya inamabirihirirahu ababuthi bayi ekyabakandangiriraku ngomwana eyabirisomesya kandi ngomwana oyabandi bawithe erilhangiriraku ahabwe bibuya ebyamakolha nebyamakolera efamily iyo ngomundu. Ebyu byebindu ebyangalengekanaya erikolha omwamyaka ikumi eyikasa ahambere.